Okay, shono ngaye ndi hole nohandi nyanyukwa uunene una tandi tyapula evalo lyandje, ohatsheende ngaashi tatshi talundalu, shaa wadha ngaa esiku ndono evalo, okupenduka nga ongula shi tependuka, ohe kwashilipaleke kutya, aanegumbo yandje ayeshe oye tshitshi wo kutya evalo lyandje, nonande oompito dhimwe ota tshivulika poku tyapula evalo, ohandi dhimbwa, handi dhimbwa ngaa kutya nena evalo lyandje, ndee sha ngaa uuna ndeli dhimbulukitha, nuuna ne ndeli mbwa nande ohandi kala ngaa nditshi kutya, omwedhi gontumba momumvo, ondina okudhimbulukwa nokutya pula esiku lyevalo lyandje, ohandi tameke ne, andi tumine ookume <hesitation> ookahewa, otshowo aapopepi nangaye, omashiyo kutya akwetu ileni kotshituthi tshevalo lyandje nena kaandjetu, hono haa tameke ne nomalongekidho ngaashi oku kwashilipaleka kutya opena iikulya, opena iikunwa, nuuna ne ndili muutshimba ohatu ka talane otshikombo peefalama dhoka dhili popepi hokalanda otshikombo shaashi muno katuna iigunda, nuuna ndili kegumbo kowambo, ohokutha ngaa otshi otshikombo kotshigunda, miikombo yohe oho tothamo ngaa kutya, shino otii tshilipo nena shaashi evalo lyandje, ndee mutshimba ngenge evalo lyandje olyaadhandje muutshimba, ohatu katala ngaa iikombo peefalama dho popepi. Shono ne sha wazikonotshikombo shi tohi hwiya, iho kalako, ohohi ike ngwee totshi futu tsho otatshi yuwa hono, hangwe hoya wutshi yuwe, ohatshi yuwa hono, ngwee hoziko ike nale nonyama hohe ha gwanapo, shi ne toya megumbo, oho adha nale aanegumbo yiipyakidhila notaya ilongekidha okuka ya kwashilipaleka kutya iikulya oya telekwa iikunwa oya talala notsho tuu, ngweye po ne konima eefelende nookume kohe tayeende ta yeya koogumwe noogumwe, ohandi lyinyanyudha nee nenge ohandi lyityapula pamukalo nguno ne kutya, konyala ondi hole okuningila evalo megumbo kandi hole naana oku keli longela kondje hegumbo nenge ndihe komashala gamwe giili pamwe kutya oteka kafuta eshala lyontumba oko ndika tyapulile evalo lyandje ondi hole ngaa okili dhanena nokutyapula pamwe naanegumbo nookume neefelende, ohatshiya ne ngino kutya mba toshiya kevalo lyohe, ohatshiya ne ngino kutya ohaaya ne nomagano ga yooloka, ngashi evalo lyonuuvo ondali nda landelwa ongodhi ompeempeka komukulukadhi gwandje ongodhi onene, ngono ne ndaka mona kutya omagano ehee, omagano nda pewa mesiku lyevalo lyohe, ka kele ne kongodhi ndji nda pewa, ohakuya wo ompito ndjiya tekupe ngaa omagano tekupe egeku oleka, toga mono ike esiku lyevalo shi hatshiya kutya oto tshiitsu ike, hatshi keku kumitha kutya, naashika otshandje, oto ningilendje shino Iya, ano tekupe omagno momukalo ngwiya kutya ano okwa <hesitation> egu kooleka, ndee nashi tiya wugiitse oku wete lela kotshipala tshohe kuudha enyanyu shashi owafa wali wu wete kape natsha ngeno to pewatsha, ndee shaashi esiku lyevalo lyohe nani opena ngaa tsho ntumba wanuninwa, hotshi mono ike nokuli esiku lyesiku ndyoo, evalo lyandje ohali vulu ne okutameka, elongekidho tali tameke ongula onene shi tependuka pohamano, ta lihi ngaashi ndeku ndjokononene nale, okuha ne pomitenya mpeya, ohatu ka dhana nenge ohatu kala atu dhana uu game neefelende nenge nookume kandje mbono nda shiya, uugame mbo tawu nyanyudha ohatu dhana ike uudhano mbu tawu tu nyanyudha, oho vulu ne okukala muna nande iikunwa yontumba, tamuningi o competition yokumanamo nande okuli, ohamu kala muna nande uukunwa wafa wanika uululu kashona, ngwee kamanamo muule weseconde dhi thike mpano, no hatshi keya ne ngino kutya, unene pevalo lyandje uunona mbu wuthike paanandje shaashi, ngele ngweye oweya kefalo lyandje ngwee weetelela okanona koo taka kala taka dhana ngiini? Ohatu tulapo nee omayima ngeya goku nukiwa kuunona, shaashi ike kutya ngwee nangwe kuume kandje, shi toya kevalo lyandje, wee telele omumohe eye adhane nomumwandje mevalo lyandje, nayo ondeya longekidha ngaa eyima lyawo ndono haantuka uunene ngaashi aanona yehole okunuka, haa kala taya nuka. Hangaye naa gwiikuku unene, otshikuki ohatshi kalapo ngaa, shahsi omukulukadhi ohatshi kala otshinaku gwathithwa tshe yakwetu oyoole pena iikuki, nde ngaye evalo lyandje nge kapena otshikuki, katshishi otshiima otshiwinayi, ashike iikunwa, onayama tayi othwa, enyanyu, iishikomwa ngashi yiii kwelengendjo mbyono, nayo ohatu kala wo tatu dhana pevalo lyandje shaashi ohapu kala puudha enyanyu ano esiku lyevalo lyandje otsho naana hali ngaa.